پرتھ زندگی چِھ قدر آسان۔ پریتھ کانٛہہ یُس زانٛہہ زندٕ چُھ روزمُت چُھ معٲشرس منٛز کنہہ تعاون کوٚرمت، چاہے کوتہٕ تہٕ بھڑ یا لۄکُٹ آسہٕ۔ ایمانداری، دیانت، محبت، تہٕ خوشی چِھ کینٛہہ ٲخری اقدار یا منزلچ اقدار یمن سۭتۍ انسان حٲصل کرُن، عمل کرُن تہٕ زندٕ روزُن چُھ یژھان۔